<hesitation> injo nakke kuisse injo tradisia injo ri anua inni saat <hesitation> inni ri kamunnea, anua <hesitation> pajanganga <hesitation> pajanganga misalkan mange <hesitation> assolokki, anganre-nganreki <hesitation> appotoki, <hesitation> apanjo pole, <noise> <hesitation> biasa mange di <hesitation> appaccingi, jari punna maingi injo appaccingi <hesitation> oh anu pole todo balli, <hesitation> pu <hesitation> injo mange to a balli a pada injo anua <hesitation> parringa di haju, jadi punna maingmi injo, <hesitation> punna maing ngase i injo, nampai di pa nikkah, kan beda tongi intu punna a nikkah nah anu, <hesitation> ya <hesitation> dianui, dipabuntingi, jadi punna maimmi injo bunting, a nikkami, <hesitation> rie todo pole apanjo pole do <hesitation> rie todo njo dikua anu hakikah, injo hakikah injo punna dikua-kua <hesitation> maingi ammana, nah injomi injo di la diadakan injo hakikah injo, <hesitation> anu mange dianu a barasanjiki, <hesitation> assalamakki injo assalamakki kunjo to mi injo dianui. Kua inni nai arengna, oh ianu arenna injo, <hesitation> anu todo pole, <hesitation> antama balla i, <hesitation> injo punna antama ballakki, nganui todo <hesitation> abbarasanji todoi, assalama injo, punna maing maki injo kan punna maing maki injo a barasanji <hesitation> ngare to maki injo, disare to maki injo misalkan rie intu biasa punna maingki barasanji anu <hesitation> riek amplopna disareangki, nah injo ballona punna maingki a barasanji ri amplopna.